Ma arva, et olõnõs tävveste otsussidõst, midä tä langõtas. Et ommaq teedäq <hesitation> kas sis finantsilidseq otsussõq vai määntsegiq sääntseq, midä saa puutriga väega häste automatisiiriq. Aga jälki määntsegiq otsusõq, kos võivaq ka nütüses emotsiooniq mänguh ollaq, noid ei saaq kimmähe andaq puutri kätte.